Gunkaaletɔ tuni la tuuma zo'e zo'e. La de la n biseri ti sukuu kɔma tana zamesera ba miŋa yeleyele wuu sansɛka ti ba ta bɔna yire. La mi de la sɛka ti dɔgereba wan nyaŋɛ dikɛ nyakŋɛ pa'alɛ ba kɔma. So, fu san bisera gunkaaletɔ ba tuuni kankaŋi la de la fu san nyaŋɛ zamesɛ fu miŋa gee dɔgera ba mi san tara ba, ba wan nyaŋɛ dikɛ pa'ala ba kɔma. La dagi wuu time woo ti tikya la nari ti a bɔna sukuu pa'ala kɔma la dee gunkaaletɔ wa ti ba yi'ira Ba ti text books la, fu san tara ba la wan nyaŋɛ suŋɛ ti fu zamesa funiŋa. Fu nari fu iŋɛ se'em la de la fu Yeesu pa'alɛ <hesitation> page sɛka ti ba nara ba kiŋɛ ta tum yuunɛ la. So, la basɛ ti tikya duma tuunɛ ana la naana.